صحت من النوم لقت روحها في اوضة فيها سرير حديد واحد، و نور اصفر ضعيف وشباك صغير عالي و راسها تقيل وداير يتكسر من وجع الراس، وافكارا كأنها بتجري منها. حاولت تتحرك لكن جسيمها كان تقيل وكأنها واقعه في بير من زمان. اتلفتت في الاوضة الضيقة وعاينت للحيط الباهتة ومغبشة ومسكت راسها لقت فيهو جرح مخيت، قلبها بدا يدق بسرعة أنا منو، وجيت هنا كيف، قامت نتلت روحه نتل من السرير. مشت على المراية المكسرة في ركن اللوضة ورفعتها، شافت زوله عندها عيون واسعة مليانة حيرة وشعرا قصير ومنكوش، لا ملامح مألوفة ولا المكان. فجأة سمعت صوت كرعين جنب الباب، جرت واتلبدت وراء الستارة القديمة المعلقة في الاوضة، الباب اتفتح بصوت مزعج ودخل راجل طويل شكله مخيف وقال بصوت واطي لكن واضح أخيرا صحيتي يا ندى، ندى ده اسمها ما حستو مألوف. لكن علق في راسها وبقت تردد فيهو ندى ندى اتلفتت للراجل بحذر عشان عارفة إنو لازم تلقى إجابات قبل فوات الأوان